إذا كان بإمكاني إني أتعلم لغة واحدة فورًا ،بختار الصينية المندارية ؛ لأنها واحدة من أكثر اللغات تحدثًا في العالم ومع تزايد تأثير الصين طبعًا في الإقتصاد ، والثقافة، تعلمها بيكون عنده فوائد كبيرة مرة، بالإضافة لإنه اللغة الصينية تحمل ثقافة غنية ،وتاريخ عميق، وبتعلمها بأقدر أفهم الآداب ،والفنون بتاعتهم.